इथोपिया म बहुते काम झने रहथे। ओहो कति चक्रवात बहुते आथे। वहा के घर समंदर कति होथे। ओ देशे हर समुन्द्र के बगले म हवे। वहा के लोग मन थोड़ा परेशानी के सामना करना पड़ेल।